Nii yal ni araar niin, ni yal ni araar ria inya nyo ogh odiiny odual dianion esugha dioph dioph r'oniin oniin di r'iyal onim d'iraar, oniin di r'raar oniin di r'inya oniin di r'odual oniin di r'ephanya oniin di r'esugha disigh diseph r'oniin diseph r'iyal diseph r'iraar disuph r'odiiny disiph r'odual disoph r’ ophaanye disiph r'esugha siridiop siridioph r'ornin sindioph r'iyal, n r idioph r'iraar sirodioph r'inya surdioph r'rogh sirdioph r'odiiny sirulioph r'odual sindioph r'esugha sindioph di <hesitation> sirulioph r'esugha inya di Erubal, erubal r`onin, erubal r` iyal erubal iraar erubal r`inya erubal r`oogh erubal r`odiiny erubal r`odual erubal r`ophaaya erubal ih r`esugha oogh di oogh di r`omin oogh di r`iyal oogh di r`naar oogh d r´inya oogh di r´oogh oogh di r´odiiny oogh di r´odual oogh di r´ophaanya oogh di r´esugha